Tacan nani ndivɨ yenguu ihya cha nahan ndehi ihya ujun nachi yee ehen ndehe gene ndegue ndivɨ semilla yeran guee gunahan me ran guee un ian yu quee un chi vii ca tecu cuaha comida caguee te un cuu sivi masisu ian ndei frutu iahn ndehi yee ujun ndejehe ra yee quee ndaa sivɨ semilla yan guee ndahi ra guee guu un cuecu ra guee no quee ya molinu guee ndico ia ra juu guee noo ndivɨ yei ndico yamara guee chiho ya guen cujague tucu yee ujun inca tucu clase a chii na cachi yee ujun nandivɨ tacan nani yain ran tindigena nai tu yee cati tu ra yee ndiji a yee juun ndehe jene tu semilla yian guee nuun ujun germinado ian guee iaranguee cuu cati jian un chivi case nuun cunahan ra gueno frutu ian pajehe ra gueno gachio ai para poner comal ranguee ujun ne nuunndivɨ jun chi olla ranguee ndico ian un luxoo ndoo eyoo milinito ndico eraguee. Joia ndivɨ ndivɨ azuca o panela chihi ra gueen e nunuaha ian andivɨ ndutee yecuaha fresca e ndioo cuaha ia an ndivɨ masa yee cuu cajian yo primer lugar ni ocupar ndia vitamina cachi mee yoo cuu cuehe fuerza ia ndojava cana naan ndaa cajena chivii chi jue acuhu landa jue coo fuerza landa cachi mbee iyo yivɨ yee atora ca yee ndenduja veninjula ndaa meni yee ndioo jun ujun atu juerte ndecu landa chia a tuu medicina atu vitamina yɨɨ jucu ndia gachi mee ndehia yee vaha caje ndoo jandoo yucu yucuehe ndioo ju caji ndo iha noo iyo ra tee iviani xatuu a viana chi nacachi yo meni tucu guu senda juana guu yoi ya yati tuhun ne mee ndetehe uhun atevi ndana chi na cachi yee tuu va ndivɨ yee a cuu va yee ta javahi rosen yee ran yee a tu va ia a jun va a tu va iyo ihva iti nadivi jun un iti nda ra vi chi a tu va jun amiga juehnu chi na mee ni nain in tuvian jan chi yoo vitamina coo sivɨ un uhun cuu coo te viani chaha tuu vahia ra.